Dʒvatabi gulen ansartuwo, anala dugna ikove, dʒavatabiwo agha ngavngla kwaɓine dakani da dʒavatama haba sa ndrawo, dʒavatabiw, sasa ndrana mbata jeb da kapal pala mbete da dʒina, laptahi dʒu tas hasha yakaɗ gulenye had toʒ tina shakwiɗandraw sai dugha ikwe, neche tadital ghirgine, neche inana ta sutai ndala moko gula ghirgya wurna. Lahanana dʒuɗa dʒuɗa vata zutakana dʒagha tuma mala sosaiya, kastughvagh aksaftach ghvghna ni. To hyu do gulenye hyuwe dogo ama ha nʒuɗaɗo. ha kwabɗa da sukwata taskwayawo. Ama vita mew nula dadamunye sukuta skwayo fuya mbata na na vangol tala dʒa voya tsui mchina tsufa tsaya hadafi indinva dafa mbiƙala da ndala inava ɗafa yaɓuraɗa nda ɗafa wurakaɗa lahana kanana lahane ɗahunda dʒunʒdungma tu kam miyo. Tadʒuti tu mayaɗ dʒuɗa dʒuɗa jeb dat mai mina laha kanana ui na ankenka ɗafund dʒavaina, ɗafa yabre, nda ɗafa nda dila tavak, nda ghinyandiya hunɗunbuka neche dillo. Guzatami kana har gwatna kanana, imba imbe tosuyuna hai dots tina shakwaɗu ɓaf ha hashana hkna kwirake, lahana naha ge ɗafaɗa best nahanye dafunda dʒun dʒun dʒunwa, tu mayi mi laha hasha taha wuna. To gu vita mazata mi ɗila ngbije gu dʒavatamu ghuna hutia gu ditamol alahanana bachakwa gi dʒutana huna hutia amdiya krapghuma hutia na vita himata ghuna hutakna nyam, nyam nyam nyam nyam todʒka munana todʒ zhinda jeb tu kworak maka, mbatn kuma hyuna hambla damogo, vita zutaka ɗila ngalbijna nda ɗafa yaɓurna we makne na talamu kakandiya, imma da voghka tosvitayana dadamun tale suna ta, ei kɗakana kanana fuja kanzɗa miyo hambi dʒavatau, dakyawai dʒavata an kir tala. Vita mewmulache elʒadʒi tinava tas hasha nagu huɗa miyo, nu haɗaya dʒava dʒaya sukwai vanjaɗa sukwai ngalbyiɗa, sukwai wurna nda ngyiye nagu ditamal ndghan dudal ndaghan ng vitaya ɗafunda daʒutina na dakyari kyagol mbamblag tat taghva. Dakyavi kyan'ngoli mbambla vita zutai, asi tim taghanna wi waja waji t'hin tostime taghan. Ei kɗakanana juja kanzɗa munda amayakaɗ kana kona vanana ha ɗafunda zunzunga tkama miwa va mbikale nda gwadzame, nda yabure nda wirake, laha hknana a ufaɗanana hahanye tkmami. ɗilaɗ gulenye hatuwutsun ɗil ufaɗawo, ghathurka, ngilbije, tavake, zugho ina hutaf na kakaive. Danadal talahama, kaman ghathurka, zugho, kakawe danadal nda ithaw ɗafa dazka vitayana dadamun tale sunata. Gu wushanapta mol ɗafa mbikal muna, kokuma gu dzavatamak tuɓa uɓa kandarmana kwarek rek, rek, rek kana muna vita kwarekavav kwarekachna. Suntaka ghwayine, ghwai na biya ina gla tuzan vunje giya. Vita kwareka vuv kwareka uɓa, krtha krthach ameling na dakyara fafuk shukweɗ an dinga neche uɓa. Ama uɓa tosu kɗakanana dzava tuza nga kakaw haɗaful ndechna uɓe giya gola. Uɓane mani, uɓa tazuɓ ala wurka daɗa vitasa zuɓatach tuɓo andinga dakyara fafuk shukweɗe, amdiya. Ta danatala tavake guhaɗaftamak nda neche, luɓuflaɓaka nda nech nana, ɗafna-talami kak. Ama kɗakanana dakyavraka da jebe sukuku uɓana tatanutam <hesitation> gyagela, gyagya ngakulenki gyagya dakyaraka ɗari hasha nana zutaka ɗaf ndechuwo. Aya a wurkana uɓa na tayiban yibem dingagha, ko ndagu yayibaka dinga, ko ndaga yayibaka dingagha nana dingahabo neche krth tuɓ ɗughano kak ki neche tafataka neche inaghankagh zalaghga fafaka andiya dzaghaka vita lalaka da mivin da sanganapsal ɗafki dinga ne klaftaka dakeraka tafafugataka tuɓaghna, nagu dzatamaka ɗila tavakagh taghan. Babudzaka ɗila tavakagh taghan na haɗaf haɗana. ɗafunda tatsanan an kwatma, ei mbata nguɗfavile ha moguwo. Tsanatatsal ɗaf tagha suɗokna an kwatmach tafo funfal nda nda inana funful nda playe na, gunya gunykana, nguɗfavul lunda dachma susa kwatmo ha nguɗfavilan mbutu. ɗafa gwadzamagh dandraka wapwushala, susa tuva hlak, hlak, hlak dzukin amdiya hwath kak ta tuɓaghna taghanki nagu hoɗafka, hoɗafka, hoɗafka. Hal krm dzu maka mikyoɗ dzva tenlan uɓaghana amdiya mɓichika kak zata zazaka sabsaka nawi we dadunda da mog thn nda kagha, we dadunda da korna mannyana bo maya anghava meche zazaka ta uɓa ghna zazaka ta uɓa ghna nda ɗila tavak. Kaghna mbichik zuzaka bagha baghaka amdiyana we dakori, e kaɗa kanana inana to-e gumɓaɗata mol zhir ala wurna, ndala ala hiya mansare ndala ghamza, ya ndzu alan haɗkal kanana hoggan mburem nahan ghamba, nayin gulen hoggan ghamza nayin ghamza ye hogg yakayin nahanye babe gahan nda hiya masare yakayin gulen hiya masare hogatayin, to nahan gulenye, o kwitha kana hogan kwitha yakayina, nahanna ligha gahan nye e lighana zhira kulchethere, dinnya fa, dinnyana tafitan ken kana uzhannya anken haga maga discrabiya dinnya kaka nda neche hadamagana tuwo da ghganabtabuchi ta zhira dinnyaulu. baya ɓetche ena zhen nyeɗɗache yawara tamɓuta tavl ghen gulen gu fanata mol ta ulek gu fanata mol ghan gulenya taghbt mulek meche zhuwe an dinnya vita ina satimiya Vita ina fata to uɓe gulenye taffna inanacha taffna inanade spata na mulek nganaka kifta mulek gufata maka gu pghesta makghwayan mɓuta ghwaina gulenna vakulekka nechema krtha krtha lalak, lalak <hesitation> uɓunda inana lak uɓa ala lamun, uɓa krdila kag lamun ama tefittan kenfa ka-ndrmayo gola, sasimnagal zhira nayi inba zaman ngane mɓaɗa han bewo eto yakaɗ kanana sana nda uɓa krɗiya sanabinda kandrma na ha-yaɗ mog inanu, inba vita lalal davla ala sukwabe thai hoggan kan drma wu, hoggan uɓa krdi yakaɗa andiya, ko na ankena kana gulen vil tha da markwa tha da sppiya da zhiɓi ta uɓa dasi sinsins yada mogla, tsaghip tsaghalla tsaghip tsagha daɗ, glf vaya yina hiɗiki ta gluk ya vuka ɗa magab ghwanwo ye tong tha mghga mɓaɗa ye ta zhiɓ ta uɓa ye hal gaɗive ye mog konu nda konu, uzhin ha mghga mɓa ɗa maga magayin dagholga tmɓaya to an dagholga tmbaya na na yakaɗe, kul nda gnau mghga talla fire, konu na se yankaɗe vita jebi jebi dan nagut tha mɓaɗ mghga mbaɗa na. Hinna charaika harkalatan ama vita unda shivwed jebna tose zuza han ina maya undo se zuza han ina maya undo bika gulun dapl bike dapl ana gulenna pachaka thrka ngugufavile dada to tuhala gamayana ha dada korna mbada uzhanya shid uzhanya shid da do utu uba dada ube dohlina ko sedawi dawa kare haka dsagha yasture kaghe tazibgiya kag dadda sahar fube zhirada gulenye unda ininan neche nananeche tose yakadi madobo amdiya <noise> to ushannye ankana maga fa magach tani vita zuka tina irinana inahabu dafe zukarada ksttagach inayyaghi lahan ina mayanda hogla ina mauain lameen ala tughwa ikwe moka anhaddta nda ala ghrgya wurna <noise> lahanane nahanye dafa nda zin zin zin zin zuwwa tobt hiyuwaghva a undo an laman nanechiya sasinah lamunna